Koze kopo kola kodo kolo korenyi korowo korada korado kowo, kowo renyi ko uso owuwo lela owuwa ledo owalelo uwo le renyi owolerewo uwalerda owu leredo uo ekpebo lakunyi la epo la ela la edo la ebo la erenyi la erewo la erada la eredo uwo ekpela la kunyi la epola ela la edo la elo la ereni la erewo la erada la eredo uwo ekpedo la kunyi la epo la ela la edola elo la erenyi la erewo la erada la eredo uwo expelo la kunyi la epo ela la edo a elo la erenyi la erewola erada la eredo uwo ekperenyi